Ah kô andeha hilomagno agnatina lac na renirano zao zah ai, <hesitation> raha ihoentiko zao ai: <hesitation> mitondra maillot de bain kalongany zah, de <hesitation> mitondra koa o <hesitation> bonnet mba ahatonga randragnanahy tsy tratran'ny rano, de mitondra lunettes leha efa spécial fihoentigna agnaty rano regny koa, de mitondra bouillet de sauvetage saode <hesitation> sembotra akao.